Ɛsɛ kʋ neyi nʋ iɣa wanɩ iɣa dini dʋ alɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛdini dʋ kakoneyi ɛsɛaa mɛ namʋ nʋ ɔzazʋ dʋ ɛfɛ akɔneyi ɛsɛ pʋsʋ dʋ ɛfɛ akɔneyi ɛsɛ. <hesitation> pʋsʋ taa ɔta lɛmʋ ɔlʋlʋ la ayiɛ wlewani keke aa ɔtalɛ pʋ ɔlʋlʋ la ɛdiɛ kʋ neyi lafa ata. <hesitation> Nafɔnatʋ ɔwlɔ bʋa alɛ nafɔnatʋ ɔwlɔɛ sɛaa ɔwlɔwanɩ nɔ nafɔna tʋma nʋ ɔlʋlʋ ayɩ nɔnomɛ <hesitation> anɔwlɔ wani afɔ naza ɔlʋlʋ ayineza la mʋ adiavʋ la mɛyakama ɛkʋyɛ akama ɛkʋyɛ bʋala mɛ atamiɣla mafʋsʋ ʋne kame kpe mɛ anʋ ɔwlɔ wania atani eyinɔ kʋmʋ naba ʋdʋnʋ kʋ niyewi edini kraa atani akɔnewi edini dʋ nɔ nayɔma mʋ ɔlʋlʋ nafɔna kama ɛkʋyɛ aka atani eyinɔ lanʋ ɛsɛ.